Ny atao hoe GPS da fomba hamantaraña ny toeraña misy anteña eto amboñy tañy. Ny fomba fiasañy ndraiky da aminy alalañy satelity. Rehefa mitadia toera raiky zañy añao da mampiasa GPS na koa an-teña very da manenty GPS ny toeraña misy an-teña.